Për marcé tantu parei ëntarìa sicürament catese ün paira d'scarpe ënteresante, duvreie ën poch ën manera ch'a diventu pi morbide, pöi më caterìu tüte le le razioni alimetari ch'a sun sun cite e però a dun-u tanta energìa, pöi pierìu d'mappe precize dë tüti i luoghi ëndua ëndua devu pasé